Tawi mbeɗa foti sosde wuro toon to dow Mars to, nawam-mi ko neene am, debbo am e sehil am. Ngati ɓeeɗoon ko yimɓe ɓe njiɗ-mi no feewi, yiɗɓe kam. Ina mbaawi wallude kam ngam, mi heɓa peeje no miin nguurdi toon. Mi waɗta hen yimɓe ɗiɗo waawɓe gollude, heewɓe peeje. Ngati ɓeen tawetee ko nokku oo meeɗaa hoɗeede, maa ɓe miijo nokku oo waawirta hoɗeede tawa ko peeje.